Petkuy mespatä ja'kutyä mpejtu putzi täjkojmpä, ja'kutyä anhmä'nu (como es que se llama araña, unomä. amu'), <hesitation> petkuy mespatä ja'kutya anhmä'nu po'yo', ja'kutyä anhmä'nu makoko' o ijtupä äjtyä ntäjkojmä, ja'kutyät ja'kutyät mpejtu putzi.